<hesitation> To ɗum wiya wakkati kam, ko warantaani to ɓernde, kanjum woni duuniya pat, duuniya pat ɗum ummoto ɗum wonta ɗon. Wakkati huunde wonta ɗon, jahay nde, nde darataako, nde jooɗataako, nde yahay tan, ɗon mbo koo moye fuyo wodi wakkati mum.